﻿to shawara nan dalaka shawara na walika gizafa nau nanda barno shawara mamiya ah wane shin du kamayu ƙwayin kawai shawara waɗine ance kama yanka ƙwayin ka ga mendi nalaraina wayobai komen mandi kuma gittu men men deneka gikoye katan ka ƙwayin to kagame mmanɗi na raina kabai to amma shin du kamayu ƙwayin an cai sabida kanan kaƙwa yimbai gid actta acatta ja ma'ama kananka dara ja bai makamaibai shindu kawai ka mayu ƙwayin ceto ah wane kamen wadibai ayan nala shinda namayu ƙwayi to namayu ƙwayi namayuka ƙwayin yikuma naeka kice shawara nikicene to nawaka ƙwayinyi kuma gamem mandi naderu kama eneka ginau gamem mandi de kagina baima namayake ƙwayinyima senise aginau to aye kaga nanakau menyi aina ɓalnau shawara tukau rainafa mamma ƙwarai a kata miya kace ah to nan nanan ka ƙwayin bai gitta memma mujanka kuma nawa dukgittu su ekeka ginau dawane barna kaza da wane barna kaza to shindu kamen waɗibai eemakisei. ﻿dukakan ai tala barka kamen waɗi bai kala taima kikan git Jama'ama ka laukema eni kamen waɗibai karkadamu to kamen waɗibai wane dakanda lane nandala a to shawara ayan kan ayanne shawara to tindadai kala barna shawara mamike kaza nata makika enuwanau to kamen waɗibai nagoduko sosai sosai saƃida kaika barna shawara mamama mama mama. <hesitation>